हम पार्टी में वार्तालाप शुरू करे से पहिले सबके नमस्ते, दुआ सलाम करब और एक मजेदार चुटकुला के साथ आपन वार्तालाप सुरु करब। काहे से मुस्कुराते हुए बात सुरु कइले सबसे अच्छा विकल्प होला और ऐसे सामने वाले इंसान के मन में एक अच्छा चित्र बनेला। और ऊ खूब रुचि लेवेला वार्तालाप कईले में या फिर वार्तालाप सुने में।